இது ஒரு பெரிய கேள்வி என்று எனக்குத் தெரியும், ஆனால் நீங்கள் எங்களுக்கு உதவ முடிந்தால் நான் அதை உண்மையிலேயே பாராட்டுவேன். உங்களுக்கு ஏதேனும் கவலைகள் அல்லது கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து என்னைத் தொடர்புகொள்ள தயங்க வேண்டாம். எங்கள் செல்லப்பிராணியை கவனித்துக்கொள்வதற்கு தேவையான அனைத்து பொருட்கள் மற்றும் வழிமுறைகளை நான் உங்களுக்கு வழங்க முடியும். இந்த கோரிக்கையை பரிசீலித்ததற்கு முன்கூட்டியே மிக்க நன்றி.